Biness akas uf bekun sun hinjiray, biness akii neeqa fa qeramsa fa ufbekinna ishia sun tumiete, shurri ishia sun tumiete akanii biness kakabetiey biness akama nyaati, bere ak bere ak biness birri fa wojebbbio roobete, akam shurri kabdi shurri tumiete, biness sunii akas kakabetiey akama uf beeka duum biness ak neeqa iyyo qeramsa fa.